Itga aylantirilgan bo'lsam odamlarning e'tiborini tortish uchun odatdagidan farqli ravishda harakat qilardim. Misol uchun yozish yoki harflarni ko'rastish orqali, shuningdek <hesitation> yaqinlarimga o'zimninhg kimligimni eslatadigan harakatlar qilgan bo'lardim. <noise>